Á dí bëwínjí ngënko ngalíp ngí manjúundëna ţí untab ací: uguk, ubus, undáali. Á ngancí ngí dí bëreŋ ací: ufúkú, awancú ná uncaŋ ngëmënţu ngun ací ngënko ngalíp ngí dí bëreŋ.